Një pjatë që e adhuroj është parmigiana me llunjana. Përgatitet me llunjana të skuqur, salcë domateje dhe mocarela, është një klasik i kuzhinës italiane që gjithmonë e ha me haré.